मर् वल्दोद्, मने म्ē बिर्द्स्, दिफ्फेरेन्त् त्य्पेस् ओफ् बिर्द्स्, मर् पोअ जए, मने वल्दोद् नए, मर् चोउन्त्र्य्, मर् चोउन्त्र्य् तोतल् अप्प्रोक्सिमते, मर् थ्री थोउसन्द् अप्प्रोक्सिमते पोअ जए, इ थिन्क् सो। मने, अने तो न जनो, इन्दिअन् चोन्सेर्वतिओन् नेत्वोर्क् जोन्तो थके, मरे दिन् पहत्, तते सनतेने थ्री थोउसन्द् जनो ह, अप्प्रोक्सिमते, मर् बेसि होइ इसो, त्वो थोउसन्द् जनो तलते हबो, त्वो थोउसन्द् जनो तलते हबो। एस्तिमते जतो, जोन्तो स्पेचिएस् जितते दिस्चोवेर् कर होइ सेहरो, त्वो थोउसन्द् जनो अप्प्रोक्सिमते हबो।